Jé lⱥ re ýn ejmíi’ re lɇ jmⱥⱥ köö réfrí kieera, e jmíí’ erelɇ ere jmⱥⱥ tába, ‘nⱥ´erekiéná ji kiä’ köö mýñí kié’ jékö ji jötu ‘nⱥ´ re dxⱥⱥ köö mýñí kö’ elanún ekú kiä dxǿ ji kö’ kí jélⱥ, xa jmýy aexⱥ u’ɇ’n ji xa jmýy e jiⱥⱥ ji, ejöba e ‘ná’ la bii ere jmⱥⱥrá’ jïï köö mý ñí kiee’ ela nún eku ki¨dxǿ ji köö jedseli guí’ la jy ekieerá’, lajy mó la jy ekieerá’ exa etⱥⱥ’ jötu kö’ ká’ jónɇ ‘nⱥ´ erexí re iⱥⱥ’ ráa’ bá ‘ñée ñíjö, ‘nⱥ´ re jmⱥⱥ ráa’ dxǿ ‘nⱥ´ re jé’ ná’ dsí erepee’ ‘nⱥ´ reüü’ráa’ ‘nⱥ´, ‘nⱥ´ retⱥra dxara dxǿ ro’ la’ ‘nⱥⱥ re juⱥ’ ela nún ekú jmⱥⱥ tá dxǿ ejö, la’ re lɇ e ná’ rejmⱥⱥra jö eku jmⱥⱥ dxǿ.